मोरक्को को इतिहास भी समृद्ध और रोचक छे। प्राचीन समय में एक बरबर जनजाती बसती रही, बाद में सातवी शताब्दी में अरब लोग इस्लामी धर्म लाया और मोरक्को को एक इस्लामिक राज बन गयो। उन्नीस सौ पंद्रह में फ्रांस और इस्पेन मोरक्को को आपना उपनिवेश बनाया। उ का बाद मोरक्को का लोगों का आपनी आजादी के लिये संघर्ष करना पड़ीयो। उ के बाद मोरक्को और ईसपेन इस्पेन <hesitation> पूरी तरसे स्वतंत्र बनी गयो। आज मोरक्को अपने सुन्दर रेगिस्तानिक संस्कृति व। <hesitation>